Nggↄn yet ikyɛng itek na net abining kɛ anet amatek ayi, na net fɛ ashim ira kuwonang. Iyet ikyɛng itek na ren nggↄn kanamang e. Ngↄn ↄng fi tsin tsɛt a bining. Ida yet ikyɛng itek ni ren nggↄn wu. Nggↄn wu yet a kyɛ? Iyet nse wu. Nse wu na yɛt ari wu, nse wu yet kpaf fɛ adi kus na banet. A nesek banet iratek a kɛ a nesek banet iratek awɛ. Nggↄn wu yet a tonoso ba da wu iretek a, kɛ ada wu ku ton a tse a, kɛ atse wɛ. Nggↄn wu yet anet. Fɛ se cɛl a, kɛ ase cɛl awɛ. Nek ki ngↄn da ra kuweneng ki bↄ abiningfɛ se cɛl awo, kari ngↄn banet da kyem ba yas nari ngↄn ba. Banet da kyem ba bɛ ba sonong iyɛ ba izining awo nek akyɛ? Kuyak ngↄn ma ku da se banet gbɛk-gbɛk nek kuyak e kuda se cɛl ba nkyↄrↄk anyɛs kin se cɛl awo b aka angan da shim na cɛ na yɛt ari ngↄn awo. Ki ngↄn da shim kanamang, da shim kanamang fɛ ka bi nggↄn cɛl, nggↄn. Ikanang kurↄm nggↄn ↄng fɛ ka nesek kaangan iratek. Nek ki ngↄn bↄ bining fɛ bi nggↄn ntek, da sonong yin kyang. Ki bɛ abining ↄng fi nggↄn e yet amaane ke nduk e ayi da kyem isonong kyang awo. I da se iyet ikyɛng itek kea net da rakuweneng, nar ren nggↄn kanomang fɛ ashim a bↄ. Nggↄn na naming na kak yet nduk e, bakak ra nggↄn kijang na na sa. Ki ngↄn ren nggↄn e awo, da kyem isok abining e fɛ bi nggↄn kujang. Anet, bining fɛ bi nggↄn kujang ayet abining fɛ ada kyem asot na nek amatek azining awo. Abining e da sonong ni ngↄn na nguut kujang wun na matse na nↄng wu fɛ da kyem ada be nikↄrↄk. na nↄng wu fɛ ada kyem ada ada kyem adi wey ni ngↄn. na ngↄn wu fɛ ba kɛk na matse da kyem ba ku kuus ma ba kak kɛ ba dung shim abining ngↄn ba da kyem ba wey ni ngↄn ke nɛ ba wey ni kutset ngↄn ayi, ise yɛt anet na ra kuyiring, na ra kuyiring, na ren nggↄn a bining fɛ shim abↄ. Abining fɛ bi kujang na yɛt ari wu, nkyↄrↄk dot ba kak tunang. Ba turung nafa nek kiyang fɛ bar a. Bakak, bakak sɛs nrↄk nirↄm ba nɛk kiyang fɛ ba ra. Nek anↄng ise yɛɛt anet fɛ ada ra kuweneng na ren ngↄn abining fɛ da bↄ nek abining fɛ ra kujang a turung nafa, izen ikah kɛ bɛ ra kuweneng nizan ikak, a sɛ nggon awo nizen ikak kutes sot ni ngbang. Ni zen ikak akyem ayit kurↄk, nizen fɛ ase na yɛt ari wu. Nek anↄng in tsin fɛ da-net fɛ da tsɛt kuweneng na ren nggↄn a bining fɛ a tsin tsɛt. Da kyem wen nggↄn e kyɛk awo, nek izen fɛ kanamang tsin da shim, kada ka tonoso ishim, kada ka tonos ishim. Izen fɛ ka da ra aduk nggↄn e yↄng b aka dɛ ra ngↄn azↄng awo. Ise yɛɛt ngↄn ni ren nggↄne, da ren nggↄn e anɛ? Da risim bafidang ↄng ba yↄng fɛ ba se nabak ka kɛ niwↄp ka ayi da risim nggↄn ka se nɛ, nggↄn ka see nɛ? Kucɛɛl ka se ne, kucɛɛl ka se nɛ. Da risim, ki risim anↄng wu da kyem iren fok abining yo yet atek. Nggↄn kak fɛ ngↄn ida se yɛɛt ni ren yet nggↄn iya dakunom ntong. Ka nↄↄs, ka moon ise na bafidang narↄ ya dakunom ntong a ke ka moon ice na bafiddang awɛ nek bakak nggↄn ba yet bar aba moon ice na bafidang. A tonong fok ki ngↄn bↄ abining ↄng fi nggↄn e yet a yↄng fɛ moon ice na bafidang awo na nↄng wu ki bↄ wu, adakyem a bɛ moon ice na bafɛ ri ngↄn awo. Nggↄn ishim, nggↄn ishim yet ikyɛng itek fɛ anet da ran na bining kamin ni bↄ. Ren fok abining e da shim, ki ngↄn bↄ abining fɛ ngↄn wat kushim, iuw da shim yɛt-yɛt awa to ibi so ngbang nek adaka sok ki ngↄ yet a sam. Kaakyɛ, ada fɛ ngↄn ni ra, kaakyɛ ada fɛ ngↄn ni ra. Da sot kɛ akuma nek nggↄn ngↄn, nggↄn ngↄn ba ngↄn kyem iren nggↄn wu kamin ni ran kuweneng awo. Na anↄng wu abining ba kɛ ada bↄ amatek, ise yɛɛt na ren nggↄn a matek. A matek fɛ bɛ karut, da ren ninyɛn kamin ni bↄ ki bↄ matek fɛ bɛ karut, da sↄ ngbang nek akyɛ? Kutomong da ka mak ada kyem atse niↄ wo. Tit iyin da ti sↄn ngbang ni bↄ-ni kas yin. Amatek fɛ bɛ karut, ngↄn da yɛrɛ, kɛ matek fɛ bɛ karut, ashim kutomong awo, ayet anet fɛ da kyem a kap ada kyem aya na bining awo. Amatek fɛ akyem awuruk a tsɛt itsↄm na bafidang awo, iyet yɛɛt, ida se yɛɛt anet abining fɛ da bↄ amatek, na ren kuri nggↄn fɛ acam e bɛ ba. A cam e yet acam ↄng fɛ a nesek ba da iratek a, kɛ nesek binggↄ iratek a, kɛ a nesek barunneng iratek a kɛ a nesek bako niwu iratek ɛ. Ki ren anↄng, iren fok anet yↄng yet anet a tek. nggↄn na net amatek, abining fɛ da bↄ amatek, na ren nggↄn a matek, nek ba matek e bakak bi nggↄn isↄ. Nggↄn isↄn kuma in yet nggↄn fɛ-fɛ anet da kyem asak ikyɛng na yɛt ari wo. Ko bining e sɛ ikeyɛng, amatek da kyem a sok nɛ tse na di sↄ kugbɛrɛ. A da b tse sↄ kubɛrɛ kɛ tse feng a da kyem a tɛ bɛ ku tsot mo iwu ni tsↄm wu. Ise yɛɛt anet na ren nggↄn anet a matek kyɛ anet abining ayi kamin na ra kuweneng.